Iisrael <hesitation> om üts <hesitation> häste militaarsõ suundumusõga riik. Nii et sääl ommaq pall'oq <hesitation> relvi tuuminõ ja egäsugutsidõ sõaväeliidsi lahenduisi arõndaminõ om häste levinüq.